Në Poloni, tradita e folklorit është e gjallë, me valle si polka dhe kostume shumëngjyrëshe të përdorura gjatë festave lokale. Qytetet si Krakov janë të famshme për arkitekturën mesjetare dhe kështjellat, ndërsa Dita e Pavarësisë polake festohet me shumë krenari.